أكتر شيء غريب بحياتي كان يوم شفت طائر قاعد يتكلم كنت في الحديقة، وسمعت طير يقول هلا بصوت واضح، وإفت أتأمل كنت مستغرب كيف الطير يتكلم؟ وصرت أضحك عالموقف من يومها كلما أشوف طيور أذكر -أتذكر هذه اللحظة وأضحك.